slitastjórn Landsbankans gerir sjötíu og tveggja milljarða króna skaðabótakröfu á fyrrverandi stjórnendur bankans aðalmeðferð í málinu hefst á morgun sjö árum eftir að málið var höfðað það er sanngirnismál að ríkið greiði hálfan milljarð vegna framkvæmda á Sementsreitnum segir bæjarstjórinn á Akranesi niðurrif Sementsverksmiðjunnar er langt komið og til stendur að fara í mikla uppbyggingu maðurinn sem réðst á gyðinga í

í Bandaríkjunum í gær hefur verið ákærður fyrir að myrða ellefu í bænahúsi í borginni margir kenna öfgum í stjórnmálaumræðu um bylgju

í vikunni Dýrafjarðargöng gætu leitt vegfarendur að

Dynjandisheiði eftir að göngin verða opnuð ekki er ljóst hvort Dynjandisheiði verður haldið opinni árið um kring þrátt fyrir göngin

skref í umhverfisvitund og baráttunni gegn matarsóun gætu komið frá hugmynd sem fjögur ungmenni þróuðu um helgina hugmynd þeirra er að kynna neytendum kolefnisspor matvöru strax í versluninni gott kvöld slitastjórn Landsbankans krefur fyrrverandi stjórnendur bankans um sjötíu og tveggja milljarða króna skaðabætur vegna tjóns sem bankinn telur sig hafa orðið fyrir af saknæmri háttsemi í störfum þeirra fyrir hrun aðalmeðferð hefst á morgun í þremur málum sem varða meðal annars tugmilljarða greiðslur út úr Landsbankanum sjötta október tvö þúsund og átta daginn sem fyrir lá að bankinn væri gjaldþrota árið tvö þúsund og ellefu höfðaði slitastjórn Landsbankans mál gegn stjórnendum bankans

í aðdraganda bankahrunsins til þess að komast á þennan stað sjö árum síðar að flytja málið fyrir héraðsdómi

á um gögn Hæstiréttur hefur fellt alls tuttugu og þrjá dóma

af hér á landi það stærsta af málunum þremur varðar fjármuni að jafnvirði tæpra þrjátíu og fimm milljarða króna sem greiddir voru út úr Landsbankanum þann sjötta október tvö þúsund og átta þegar fyrir lá að bankinn var gjaldþrota höfðað er mál gegn bankastjórunum tveimur Halldóri Kristjánssyni og Sigurjóni Árnasyni en einnig einum millistjórnanda og fjórum bankaráðsmönnum á síðasta starfsdegi bankans áður en Fjármálaeftirlitið tók hann yfir fóru milljarðarnir þrjátíu og fimm til þriggja fjármálastofnana tæplega sautján milljarðar fóru til verðbréfasjóða

sem var dótturfélag Landsbankans rúmir sjö milljarðar fóru til fjárfestingabankans Straums Burðaráss en Björgólfur Thor Björgólfsson var stjórnarformaður hans og einnig annar stærsti

Landsbankans ásamt föður sínum loks fóru um sjö komma fjórir milljarðar til m p banka annað málið varðar lán Landsbankans til Straums Burðaráss upp á rúma ellefu milljarða króna sem bankastjórarnir Halldór

veittu þann fyrsta október tvö þúsund og átta þegar augljós hætta var á því að íslenska bankakerfið myndi hrynja líkt og segir í málsgögnum í þriðja málinu

ásamt fyrrverandi framkvæmdastjóra fyrirtækjasviðs bankans krafðir um rúma sextán milljarða

byggjast á því að stjórnendurnir þrír hafi ekki hlutast til við að innheimta ábyrgð Bank eftir að lánið féll í gjalddaga í júní tvö þúsund og átta segir í málsgögnum að háttsemi þeirra hafi verið gáleysisleg þar sem þeim mátti vera ljóst að bæði fjárfestingafélagið Grettir og Björgólfur Guðmundsson hafi verið

aðilar á þessum tíma öll málin eru einnig höfðuð gegn erlendum tryggingafélögum á grundvelli

sem bankinn keypti í ársbyrjun tvö þúsund og átta karlmaður á sextugsaldri situr í gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar lögreglu á meintu peningaþvætti maðurinn var handtekinn á fimmtudag og húsleit gerð á heimili hans þetta kemur fram í tilkynningu lögreglu í dag við húsleit var lagt hald á verulega fjármuni fasteign mannsins og ökutæki hafa verið

kyrrsett og bankareikningar frystir verðmæti hleypur á tugum milljóna króna auk þessa lagði lögreglan hald á töluvert magn af lyfseðilsskyldum lyfjum grunur leikur á að þau hafi verið ætluð til sölu á svörtum markaði bæjaryfirvöld á Akranesi vilja rúmlega hálfan milljarð króna frá ríkinu vegna framkvæmda á reitnum þar sem Sementsverksmiðjan stóð bæjarstjórinn á Akranesi segir þetta sanngirnismál þrjú hundruð sextíu og átta íbúðir á Sementsreitnum svokallaða en áður en það

og það kostar fimm hundruð og tíu milljónir Akranes vill að ríkið greiði þann kostnað af hverju á ríkið að koma inn í þetta verkefni Faxabraut er þjóðvegur í þéttbýli og það er hækkandi sjávarstaða og kallar á að við þurfum að verja þá byggð sem er fyrirhugað að rísi hér sömuleiðis þá var var Sementsverksmiðja ríkisins bygging sem ríkið kom hér upp og það er sanngirnismál að okkar mati á Akranesi að ríkið komi að því að greiða fyrir þann kostnað sem lýtur að því að hér geti verið reitur sem hægt er að nýta fyrir íbúðabyggð í framtíðinni árið

tvö þúsund og þrjú seldi ríkið Sementsverksmiðjuna til einkaaðila þá náðust ekki samningar milli ríkisins og bæjaryfirvalda á Akranesi um frágang á reitnum ef starfseminni yrði hætt framleiðslu á sementi var hætt tvö þúsund og tólf og í lok árs tvö þúsund og þrettán tók Akranes yfir eignarhald á stærstum hluta mannvirkja og lóða niðurrif er nú langt komið og hefur Akranesbær staðið straum af öllum það er búið að vera að biðja um aðkomu ríkisins að niðurrifi kostnaði við að fjarlægja mannvirki hér í mörg mörg ár og það hefur ekki skilað árangri enn sem komið er áætlað er að heildarkostnaður við framkvæmdir á reitnum niðurrif og uppbyggingu verði um tveir milljarðar við getum í raun hafið uppbyggingu íbúða nú þegar snemma á næsta ári en þá þurfum við að vera með tryggt að og sjóvarnir við Faxabraut verði að veruleika við erum ekki búin að setja fram kröfur um neitt annað en þetta á þessu stigi erlendur ferðamaður lést í hörðum árekstri jepplings og fólksbíls á Reykjanesbraut á móts við í Hafnarfirði á sjötta tímanum í morgun bílarnir komu úr gagnstæðri átt en áreksturinn varð miðja vegu milli nýju gatnamótanna við Krýsuvíkurveg og gatnamótanna við strandgötu þar sem Reykjanesbraut hefur ekki verið tvöfölduð í báðar áttir maðurinn sem lést var farþegi í öðrum bílnum ökumenn beggja bíla voru fluttir á slysadeild en talið er að þeir séu ekki alvarlega slasaðir talið er að bíllinn sem ferðamennirnir óku hafi farið yfir á öfugan vegarhelming

Pittsburgh í Bandaríkjunum í gær er

árás sem beinst hefur gegn gyðingum í sögu Bandaríkjanna árásarmaðurinn skaut ellefu til bana áður en lögreglu tókst að handsama hann bylgja

hefur riðið yfir Bandaríkin undanfarna daga Gregory skaut tvo þeldökka karlmenn til bana í Kentucky á miðvikudaginn að því er virðist án nokkurs tilefnis var handtekinn á föstudag grunaður um að hafa sent háttsettum demókrötum og andstæðingum Trumps Bandaríkjaforseta sprengjur

í pósti og í gær réðst Robert Bowers inn í bænahús gyðinga í Pittsburgh og skaut ellefu til bana og særði sex til viðbótar þar á meðal þrjá lögreglumenn lögreglu tókst að yfirbuga hann eftir snarpan skotbardaga gærkvöld og minntust fórnarlamba árásarinnar margir kenna um öfgum og ofstæki í stjórnmálum og allri umræðu sem geti leitt af sér svona

árás sem beinst hefur gegn gyðingum í sögu Bandaríkjanna að sögn samtaka sem berjast gegn gyðingahatri og fordómum sá yngsti sem lét lífið var fimmtíu og fjögurra ára en sá elsti á

eins og margar aðrar síðustu ár hefur vakið umræðu um í Bandaríkjunum borgarstjóranum í lýst illa á hugmyndir um að fjölga vopnuðum vörðum við skóla og trúarstofnanir óttast er að fimm hafi látið lífið í

í borginni Leicester á Englandi í gær þyrlan hrapaði skömmu eftir flugtak sjónarvottar segja að eldur hafi komið upp í henni áður en hún skall niður á bílastæði fyrir utan leikvang knattspyrnuliðsins eiganda liðsins talið er að hann og dóttir hans hafi verið um borð hefur verið elskaður og dáður af stuðningsmönnum Leicester eftir að liðið varð Englandsmeistari í fyrsta sinn Breki Karlsson var kjörinn nýr formaður Neytendasamtakanna á þingi þeirra sem fram fór um helgina í rúmt ár eftir að Ólafur Arnarson vék úr starfi eftir deilur við stjórn ný stjórn var einnig

á þinginu og ný lög samþykkt Breki segir að mikil vitundarvakning sé nú í neytendamálum og hann segist bera miklar væntingar til nýrrar stjórnar og starfs samtakanna á næstu misserum mínar áherslur verða í fyrsta lagi að

innra starf

byggja upp starfið á faglegum nótum efla neytendarannsóknir í öðru lagi þurfum við að efla samstarf við neytendasamtök

erlendis og í þriðja lagi þurfum við að verða sýnilegri í umræðunni

að segja frá því góða starfi sem Neytendasamtökin eru að vinna eru níu þúsund mál sem koma á borð samtakanna á hverju einasta ári sem er alveg hreint ótrúlegt Brasilíumenn kusu sér nýjan forseta í dag í kosningum

sem skiptu þjóðinni í tvær gjörólíkar fylkingar verði næsti forseti landsins en úrslit liggja fyrir síðar í kvöld um hundrað fjörutíu og sjö milljónir Brasilíumanna eru á kjörskrá og því voru margir mættir snemma í morgun til að losna við biðraðir við kjörstaði margir eru einmitt orðnir þreyttir á að bíða eftir að stjórnvöld taki á spillingu sem hefur grasserað í stjórnkerfinu lengi glæpaöldu sem virðist stöðugt rísa og komi efnahagnum upp úr sögulegri lægð síðustu ára hefur haft um tíu prósentustiga forskot í könnunum og tekur því væntanlega við eftir sextán ára valdatíð Verkamannaflokksins

hefur setið nærri þrjá áratugi á þingi og tókst að heilla meirihluta kjósenda enda hefur kosningabarátta hans vakið heimsathygli

hefur líklega betur gegn andstæðingi sínum Fernando sem hefur ekki tekist að draga Verkamannaflokkinn úr skugga spillingar síðustu ára kjörsókn var ágæt framan af degi en búist er við að úrslit liggi fyrir um miðnætti en kjörstöðum verður lokað klukkan tíu í kvöld að íslenskum tíma nýr forseti tekur við um áramót af

langóvinsælasti forseti í sögu Brasilíu reglur um hringtorg akstur gegn rauðu ljósi og ölvunarakstur eru á meðal þess sem tekið er fyrir í heildarendurskoðun á umferðarlögum þá á að taka meira tillit til ólíkra ferðamáta en áður hefur verið gert Sigurður Ingi Jóhannsson samgönguráðherra mælti

fyrir frumvarpi til nýrra umferðarlaga í vikunni gömlu lögin eru frá nítján hundruð áttatíu og sjö en undanfarinn áratug hefur staðið yfir vinna við að endurskoða þau það er bara kominn tími

fjórum sinnum þannig að núna er vonandi tíminn sem umferðarlögin fara í gegnum þingið minni háttar breytingar hafa verið gerðar á lögunum

á undanförnum árum en nú á að gera töluvert miklar breytingar ég myndi segja að það sem beri

að það er verið að taka aukið tillit til ólíkra ferðamáta það er verið að endurskoða kaflann um hjólreiðar og það er verið að skýra ýmislegt þar á meðal stendur til að lækka leyfileg mörk vínandamagns í blóði ökumanns

í núll komma tvö prómill það er auðvitað þannig að það er bannað að keyra undir áhrifum áfengis

í löndunum í kringum okkur og víða í Evrópu að færa niður þetta magn til að gera það enn skýrara að það er einfaldlega bannað að aka undir áhrifum áfengis það má ekki fá sér einn bjór og taka sénsinn í frumvarpinu er að finna bann við akstri gegn rauðu ljósi en slíkt bann hefur hingað til aðeins verið í reglugerð þá er lagt til að barna verði fest í lög auk

þess sem skýrt verður kveðið á um bann við notkun snjalltækja undir stýri þá verður lögfest að ökumaður í ytri hring á hringtorgi eigi að veita þeim sem ekur á innri hring forgang út úr hringtorginu það hefur ekki verið orðað í lögunum en það

regla sem hefur verið við lýði á Íslandi og flestir ef ekki allir fara eftir þannig að okkur þykir rétt að færa þá reglu inn í lögin þannig að það sé skýrt hver það er sem hefur forgang í hringtorgum verði lögin samþykkt verða þau kynnt með ítarlegum hætti áður en þau taka gildi fyrsta janúar árið tvö þúsund og tuttugu ekki er ljóst hvort gömlum vegi um Dynjandisheiði verður haldið opnum á veturna þegar Dýrafjarðargöng verða tilbúin nýr heilsársvegur um Dynjandisheiði verður ekki tilbúinn fyrr en nokkrum árum á eftir Dýrafjarðargöngum Dýrafjarðargöng ásamt

endurbótum á vegi um Dynjandisheiði eiga að tryggja heilsárssamgöngur milli sunnan og norðanverðra Vestfjarða nú er heiðunum ekki haldið opnum yfir háveturinn samkvæmt nýrri samgönguáætlun á hins vegar ekki að hefja framkvæmdir við Dynjandisheiði fyrr en tvö þúsund tuttugu og tvö tveimur árum eftir að göngin verða tekin í notkun Dýrafjarðargöng leysa Hrafnseyrarheiði af hólmi og því geta vegfarendur ekið úr Dýrafirði og hingað í

Arnarfjörð allan ársins hring ferðamenn geta skoðað dynjanda jafnt að vetri sem sumri en eftir að snjóa tekur er óljóst hvort vegfarendur komast áfram yfir Dynjandisheiði

líklegt að við reynum að þjónusta hana meira en við höfum gert núna reyna að opna fyrr á vorin og halda henni opinni lengur fram eftir vetri aukin vetrarþjónusta er þó undir fjármagni komin Dýrafjarðargöng sem er áætlað að kosti tólf komma þrjá milljarða króna hafa verið uppnefnd dýrasti botnlangi landsins Dynjandisheiðin er erfiður fjallvegur langur og snjóþungur á er líklegt að Dynjandisheiðin verði lokuð mikið yfir veturinn sveitarfélög á Vestfjörðum hafa kallað eftir því að framkvæmdum við heiðina verði flýtt en samgönguáætlun er nú til meðferðar í umhverfis og Alþingis þó er ljóst að göngin verða tilbúin nokkrum árum á undan Dynjandisheiði við erum að reikna með að við getum lokið við umhverfismat á næsta ári og það væri þá þess vegna hægt að bjóða út

ef það kæmi fjármagn fyrr þá væri hægt að byrja ári fyrr

en ætlað er í samgönguáætlun núna aðferð við að merkja matvöru með kolefnisspori hennar er í þróun en hugmyndin kviknaði í

sem stóð yfir um helgina

til að draga úr matarsóun Reykjavík

tvö þúsund og átján eða fór fram um helgina þetta er í annað sinn sem það er haldið hér á landi en þetta er alþjóðlegt átak og var haldið samtímis í hundrað og tíu borgum víðs vegar um heiminn áskorunin núna var þríþætt hvernig ferðaþjónusta gæti orðið vistvænni og sjálfbærari hvernig meðferð og nýting matvæla í Reykjavík gæti orðið sjálfbærari og loks endurvinnsla og endurnýting þátttakendur komu saman í höfuðstöðvum Matís sem fékk verðlaun fyrir bestu hugmyndina varð til í

að kynna fyrir neytandanum kolefnisspor vörunnar strax í hillunni í versluninni með þessu vonast þau til að geta haft áhrif á það hvaða vöru neytandinn velur

fólk vilji gjarnan sýna umhverfisvernd í verki en sé ekki alltaf tilbúið að hafa mikið fyrir því með því að fá upplýsingarnar um kolefnisspor vörunnar upp í hendurnar verði það mun auðveldara verðlaunahafar keppninnar ætla að þróa þetta áfram

á næstu mánuðum ég vona það

tvö þúsund og átján stendur nú yfir en þar er keppt í hinum ýmsu

fréttamaður er á dansgólfinu

á morgun er útlit fyrir hæglætisveður víðast hvar á landinu með lítils háttar

suður og vesturströndina en þurru og björtu veðri norðan og Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer með veðurfregnir að loknum íþróttum

Kristjana Arnarsdóttir er með íþróttafréttir kvöldsins íslenska karlalandsliðið í handbolta vann öruggan ellefu marka sigur á Tyrklandi í undankeppni EM tvö þúsund og tuttugu

er nú búið að vinna báða leiki sína í riðlinum manchester United tók á móti Gylfa Þór Sigurðssyni og félögum í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta Sonja Margrét Ólafsdóttir skráði nafn sitt í sögubækurnar á h m í áhaldafimleikum í Katar og í fyrsta sinn í ellefu ár voru hvorki

Ronaldo með Barcelona og Real Madrid þegar liðin mættust á Spáni í dag

fyrrverandi stjórnendur bankans aðalmeðferð í málinu hefst á morgun sjö árum eftir að málið var höfðað það er sanngirnismál að ríkið greiði hálfan milljarð vegna framkvæmda á Sementsreitnum segir bæjarstjórinn á Akranesi niðurrif Sementsverksmiðjunnar er langt komið og til stendur að fara í mikla uppbyggingu maðurinn sem réðst á gyðinga í í Bandaríkjunum í gær hefur verið ákærður fyrir að myrða ellefu

í bænahúsi í borginni margir kenna öfgum í stjórnmálaumræðu um bylgju

Dýrafjarðargöng gætu leitt vegfarendur að

Dynjandisheiði eftir að göngin verða opnuð ekki er ljóst hvort Dynjandisheiði verður haldið opinni árið um kring þrátt fyrir göngin þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan tíu í kvöld og vefurinn ruv punktur is er uppfærður allan sólarhringinn takk fyrir samfylgdina um helgina verið þið sæl